Do të preferoja të kaloja kohë me familjen sepse kanë një lidhje speciale dhe ndajmë shumë përvoja. Momente të kaluara me familjen shpesh janë të pasura me ngrohtësi dhe mbështetje, duke krijuar kujtime të çmuara së bashku.